اور وژونکی یوه فلزي استوانه ده چې دننه کې خاص مواد لري، لکه فوم، پودر، ګاز یا مایع. کله چې چېرې اور ولګېږي، اور وژونکي توکي پر هغه ځای پاشل کېږي. دا توکي د اور د خپرېدو، تودوخې یا اکسیجن مخه نیسي. له همدې امله اور دوام نشي کولی او مري. یعنې اور وژونکی د اور لپاره یو له همدې دریو مهمو اړتیاوو څخه بندوي، او دا کار د اور د مړه کېدو لامل ګرځي.